Pues achtoh nikan kihtowah nekah primero okin okintlahtlaniah, kinmilia pues ipa keh kitlahtlanitiweh permiso, inon kinekis o amo kinekis tetakoh pues kiwikas afuerza nekan wewe, pero axkan ayakmo axkan ya yatikinmitas yamotlapowihtokeh ne, ke ya tikitas ya mostla yayo yo yomojuntarohkeh, ya yaskeh tlavisarotiveh ke ya amo okyasi n takoh. Pues neh nikihto pues yehwan ma motlapowikan, tla mo convenirowah pues ya ma pues mayetokan ke yehwan ome, porque nekan igual neh nikitemolis iwan amo, mejor yehwan. Pues neh nikihto pues yehwan kimatih, tla kineki monamiktiskeh nekah de quince, pues yamoneki iwan kipiah tomintzin, pues ma monamiktikan. Tla igual kineki monamiktiskeh kipiah treinta pues igual, es que non ke igual omneki nekahki tomin igual.